Iɭũhe eḃami díe: eḃay éndema, neḃay eñune, neḃay áseźo, neḃay kuɭoḃoḃo, muḃay kúntau. Éndema ni eñune íi sonehaŋeloos, sonehaŋemieŋ buloos. Síihe sinelohe me soihaŋemiembuloos mata soniźa bu- íi- sonehemĩkana buḃane. Timi odieġo adoañana. Doanena nilon níbolen. Es- e- mími munuġuɭo odieġo, doanena níliźibumali. Soniġumieŋ íi sonemiẽkana díe káḃee íi sonemieŋ díe kamiẽbulonihe: éndema ni eñune íi sóo ehaŋelonihe. Deɭũ díi nezomoreźũ, déendema ni deñune nezomoreźũ. Íi dóo buḃane miini amii atimi aaźami odieġo, balareŋ siɭũ síihe, balareŋ aa dóo añasakareŋ balaa déndema wala deñune aa dóo añasa kábolenie bala anireŋ manu mími. Monumusare karenimo.